جيب البرّاد. <hesitation> حط فيه ما مغلي. و <hesitation> جيب شوية حشيش لي يتباع في المحلات <hesitation> شلّله قبل نقّيه. ارمي هاذاك الما. و مبعد عاود حط الـ هاذاك فوق هاذاك الـ الحشيش لي شلّلته، زيد الما بزاف و خليه يـ يـ يطبخ. مـ يطبخ يطبخ، من يعطي هاذاك اللون المليح نتاع لاتاي، يكون وجد. حط ديرله النعناع و السكر وكول و اشرب.